Nities nani parchoto komid kald, aytinina platə plat yibrano ga platgui no gak plat- plasticona nia plat kombra rneraba, nit to komid sensiy yiriorane ati pug plat xnierani niniꞌo patologalgues pornilagkzi lu kaldriu walzi molryo o porninan patrok ati plat muetira plat gyiwrarina, plat mueririoꞌ, laniwgazini ton to komid bzaa to komid moli par tosi bwenna' naꞌ nistaa yaankara komid, puernirlara balankə kubichgan atiniralan plat gomuenan ke lio tu korerklan, tiro to chit, angueri to kis to goto konzed, niraura barzuu lomuextə chichon modə gawra baties, lanin